Quruq teriga ega insonlar avvalambo koʻproq suv ichish tavsiya qilinadi va terisiga <noise> turli xil namlantiruvchi mazlar, kremlar bilan ishlov berib turiladi, yoki vazilin surtgan holda terini saqlash lozim bo'ladi.